אויב מ'מאכט עס אויסקוקן אינטערעסאנט פאר קינדער קען מען זיי מאכן טון מער <hesitation> איבונגען <hesitation> פ- <hesitation> פיזישע איבונגען. נמשל מ'מאכט עס אויסקוקן ווי א קריכן זאך, אדער מ'צינדט אן מוזיק אדער מ'צינדט אן מוזיק און מ'טאנצט מיט זיי. <hesitation> סיי וועלכע זאך ס'מאכט עס קאלירט און אינטערעסאנט קען זיי העלפן.